لوكان نعود أني نزرع كلش نزرع شوف أنا نركز أكثر هي على الفاكه و القمح، الفاكه و القمح و التمر، هاذو نخل نزرع النخل ندير التمر و ندير القمح نعود ناكل الكسرا و ندير عشبات ندير بقرات أسيدي ن- نشرب قي مالبقرا و هذي هي نعيش قبل ب- بتمر و الكسرا مالق تاع القمح و حتى تع شعير.